कछुआ समुन्द्र के ओ प्राणी है। जो पानी मे अउ पानी के बिना भी जी सकत हवे। कछुआ सरीसृपों के प्रजाति से आयेल। जेकर शरीर के ऊपर एक कठोर खोल होथे। जो ओके बाहर के खतरा मन से बांचते। जेकर अंदर ओ अपन सर अउ हाथ। पैर छुपा लेथे। कछुआ के मुंह म दांत नई होथे।